डिशवॉशर एक भांडा धूणा मशीन हूंदी जू बर्तनों प्लेट गिलास और खाणू खाना बर्तन थै अपन आप साफ करदी। मसीन मा पानी डिटर्जेंट गर्मी उपयोग हूदू। और यह मसीन बर्तनों थै सुखै भी दींदी।